Purjõlaivoga om sääne lugu, et kuq sul olõ-õiq, minkaga juhtiq, sis tuul puhk sinno kohe tä taht. A ku sul om asi, kost kinniq hoitaq ja juhtiq, sis om lihtsa.